Oire vo vutaoia eva resa oa vovutaoia arupae, ari eva kovopiepaivo oravarovu rutu oara vo taevuo vutaro uva eva resa, ari riro ravaro rutu. Ia avapae, vova ora toetoepae varauaro va avoro, avoro purapaoro uak aravi, ora reratapo roia auepaivo orikoroto pato rera, tokotokopaivo koroviri ravi tokotokopasa evavita oupaivora, ora rera tapo reia orikoroto ropasa. Iuu uva, airo, auroviaita vai eva resa uva vo taeuvo vutao vova tapo orupakoro verapaivo vaia, ora vovatapo givukou ro oara verapaivo eva usipaoro uva vo taevu vutaoia ari, riro auero viro rutu evaia eakevi, eake rorovere- re eakevi. Taraipa vieita oiso ita sigoa uvuiaroaita eva oaia uvuipau ra eakevi tokotokorivere uvare avuavupaita oai usipaivo roropae. Evaiata aue, eakero tokotokopaoro. Oire eisi.